сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу алтыншы эпизод
бүгін біз лондон қаласында жұмыс істейтін раушаннан сұхбат аламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлеметсіз бе аса да қымбатты құрметті тыңдарманым
бүгінгі біздің қонағымыз кім болды екен деп ойланып отырсыз ба
онда көп созбай өзінен сұрап көрейік
сіз кімсіз қонақ
менің есімім раушан дәуірқұлова
мен астана қаласынан боламын
ііі қазіргі таңда лондон қаласында эрнест энд янг атты мекемеде аудитор болып жұмыс атқарып жатырмын
өздеріңіз білетінде иуай бұрынғы эрнест янг компаниясы
бас штабы лондон қаласында орналасқан
мамандандырылған қызмет көрсететін халықаралық компания болып табылады
ол аудит қызметін көрсететін үлкен төрттікке енеді
екі мың он жетінші жылғы мәліметке сүйенсек форчин магазины бойынша иуай компаниясы әлемдегі ең жақсы жүз жұмыс істеуге болатын жұмыс орынның ішінде жиырма тоғызыншы орынға ие болған
сәлем раушан тағы да
бізге қосылғаныңа үлкен үлкен рахмет
ең алғашқы сұрағым жалпы өзіңнің осы қазірге дейінгі өткен өмірің жайлы бізге қысқаша ғана айтып берсең
немен қызықтың
және қаржы аудит саласы бұрыннан бері сен қызыққан сала ма
ііі кеш жарық
і талшын рахмет
ііі мен астана қаласынан боламын
ііі екі мың он үшінші жылы кимэп университетін бітіргенмін
ііі сол қазіргі таңда лондон қаласында ііі эрнест энд янг атты мекемеде аудитор болып жұмыс атқарып жатырмын
ііі қаржы саласы ііі негізі мамандық таңдауыма себеп болғаны і математика пәнін і мектеп кезінде қатты жақсы көретінмін
мүмкін ііі сол себеп болған шығар мхм
қазіргі жұмыс істеп жатқан эрнест янг компаниясынан бұрын қазақстанда немесе шетелде жұмыс істеп көрдің бе
ііі негізі мен ііі шетелде жұмыс істеп көрмедім
бірақ і өзім і елімізде астана қаласында ііі эрнест энд янгта жұмыс істедім
ііі және де ііі казтрансойл атты мекемеде жұмыс атқардым
сөйтіп қай жылы және де неліктен эрнст янгтың лондондағы офисына тапсырып көруді шештің
ііі негізі осы қалада менің ііі достарым і эрнест энд янг мекемесінде жұмыс атқарып келеді
ііі солардың айтуы бойынша бұл жерде үлкен і тәжірибе алуға болатынын түсіндім
ііі осы бір жарты жыл бұрын өзімнің і резюмемді тапсырып көрдім
мхм және де резюмең қандай түрде болды
ол қазақстандағы резюмеңнен бөлек түрде болды ма
ііі негізі бөлек емес бірақ ііі ағылшынша
яғни сіздің ііі резюмеңіз ііі бір бет көлемінде болу керек
і қысқа да нұсқа
ең басты осы жұмыс тәжірибеңіз
қай жерде қандай і жұмыстарды атқардыңыз қандай проекттерді жүргіздіңіз дегендей
ең бастысы ііі сол ііі пункттерге сізге қарайды
мхм жарайды сонымен тек қана резюмені тапсырумен бұл жерде біздің саяхатымыз аяқталмады
барлығы енді басталды десек те болады иә
одан кейінгі этаптар туралы айтып берсең
иә әрине ііі резюмеден кейін яғни ііі эйчар мен интервью болады
сосын ііі тағы да ііі і екі этап яғни екі интервью және ііі тест болады
мхм тест интервьюдан кейін болды иә
і иә ііі тест үш этаптан кейін ііі менде ііі тест болды
мхм әдетті тестті бірінші қылып жасайтын иә интервьюлардан бұрын
иә иә негізі солай бірақ і менің ііі кезегімде і иә
жарайды өзің айттың сенде үш интервью болды деп
және сол интервьюлардың кезінде сұрақтарға дайындалдың ба
сұрақтардың мазмұны қандай болды
және сен үшін ең қиын қандай сұрақ болды
ііі иә яғни ііі қаржы бухгалтерия і саласында бірнеше ііі тақырыптарды қараған болатынмын
бірақ ііі негізі ііі көбінесе біздің жұмыс ііі командамен жұмыс і болғандықтан ең бастысы ііі қалай і і қарым қатынаста болу керексің команда мүшелерімен
ііі өзіңнен і кіші өзіңнен үлкен і мамандармен ііі қалай ііі қарым қатынаста болу керектігін ііі сұрады десе де болады
және де жұмыс барысында қандай қиыншылықтар ііі қандай ііі қиындықтармен ііі кезіктің және оның шешу і жолдарымен бөлісуге байланысты сұрақтар болды десе де болады
яғни күнделікті өмірде қалай қарым қатынас жасау керек және де командалық жұмыста керек қасиеттер сенің бойында бар ма деген сұрақты олар жауабын іздеді иә
жарайды және де қалай ойлайсың сенің і лондондағы жұмысты алуыңа басты түрткі болған не деп ойлайсың
сенің қандай қасиетің осы жұмыс үшін лайықты деп тапты деп санайсың
негізі ііі ең бастысы осы мен университет бітіргеннен кейін ііі аудит саласында жұмыс істегендігім і басты түрткі болды деп айтуға да болады
ііі иә ең бастысы сол тәжірибе және ііі бұл салаға деген қызығушылық
тамаша ал енді бізге өзіңнің жұмыс күнің туралы айтып бере аласың ба
таңертең оянғаннан бастап кешке ұйықтағанға дейін деп алайық
белгілі бір күн режимі бар ма
ііі белгілі күн режимін сақтануға тырысамын әрине
ііі сағат і жұмыс бізде і қазақстандағындай сағат тоғызда басталады деуге де болады
ііі бірақ ііі басқа компанияларға қарағанда ііі биг фор компанияларында і бұл жерде режим мысалы күніне ііі сен сағат ііі жеті сағат жұмыс істесең
яғни ол кез келген мысалы сағат сегізден төртке дейін тоғыздан беске дейін ііі оннан алтыға дейін өзіңе байланысты
яғни күніне жеті сағаттық нормаңды і бітіру керексің
яғни алдыңа қойылған бүкіл і і жұмысты бітіруің ең басты мақсат деп те айтуға болады
жұмыстан кейін әрине ііі спортпен шұғылдану
немесе бұл жерде лондонда өте әдемі парктер көп ііі паркте серуендеуге
і және де і достарыңмен әртүрлі қызықты ііі мерекелерге қатысуға мүмкіндік бар десе де болады
өте тамаша әдетте бізде қазақстандық аудиторлық компанияда істейтін біздің достарымыз бен құрбыларымызға қарасақ олардың көп уақыттары жұмыста өтіп жатады
сонда қазақстандық аудиторлар көп жұмыс істейді ме ағылшындық аудиторларға қарағанда
ііі негізі ііі қазір өзім тек қана екі ай ғана жұмыс ііі істеп жатырмын
бірақ ііі кешке дейін отыру бізде әлі болған жоқ
мүмкін болашақта болатын шығар
і ол проектке байланысты деп те айтуға да болады
проект дедлайнға байланысты командаңа байланысты
ііі және проекттің қиындығына байланысты десе де болады
мхм болашақта бізде де кешке шейін отыруымыз мүмкін
қазір сондықтан айта алмаймын
иә иә бәлкім иә жұмыстың табиғатына да байланысты болуы мүмкін иә
жалпы өзің осы аудит саласында жұмыс істегісі келетін жас мамандарға қандай кеңес бере алар едің
қандай бағдарламаларды білу керек немесе қандай дағдыларға ие болу керек
қандай курстар оқу керек деген сұрақтар
ііі рахмет сұрағыңа
ііі жас мамандарға жас түлектерге ііі менің айтарым осы әлемде болып жатқан қаржы саласы і болсын экономика саласы болсын яғни жан жақты і жаңалықтарға көз сала жүрсін
сонымен қатар раушан аудиторлар үшін эйсиэй емтиханның маңыздылығы туралы баста атап өтті
эйсиэй емтиханы ол халықаралық стандарттарға сәйкес сертификат береді
ол арқылы сіз әлемнің кез келген еліне жұмыс істей аласыз
қазіргі кезеңде эйсиэй емтиханы он төрт кезеңнен тұрады
егер де раушанның қолында уақыт машинасы болған кезде онда ол университет кезіне қайта оралып сол кезден бастап емтиханға дайындалып және алғашқы емтиханды сол кезден бастап тапсыруды бастайтынын айтты
қымбатты раушан сенің тек қана қаржыгер ғана емес өзіңнің бойыңда бір тамаша қазақылық қасиет бар екенін әрқашан мен байқап жүремін
бір қазақылықтың иісі шығып тұрады десе де болады
ііі сенің бойыңда сол қазақылық қайдан бар
және де сен сол бойыңдағы қасиеттерді қалай бекітіп ұстап отырасың
ііі рахмет талшын ііі өте жылы сөздеріңе
ііі бірақ өте қызық сұрақ екен
қазақылық деген яғни ол туғаннан ііі болатын негізі қасиеттердің бірі секілді
ііі яғни ііі қазақ мектебінде оқығандықтан ііі қазақша сөйлеуім жақсы шығар
ы бірақ ііі қазір осы шетелде жүргенде ііі қазақи әдеби і тіл өзіме жетіспейді
сол себепті мен ііі кітаптар оқу арқылы і осы мұқағали мақатаевтың өлеңдерін оқу барысында ііі тілімізді ұмытпауға ііі және осы елімізге деген сүйіспеншілігімізді арттыруға тырысамын
мхм тамаша ііі жалпы өзің бос уақытыңда немен айналысқанды жақсы көресің
ііі бос уақытымда ііі йогамен айналысқанды ііі достармен і кездесіп ііі жаңа идеялармен бөлісуді жақсы көремін
мхм а жалпы не сені ынталандырады
неліктен сен мысалға шетелге кеттің
неліктен сен і карьераңда мықты болғың келеді
сені бір қозғайтын күш бар ма
ііі қозғайтын күш і мүмкін ол әр адамның ішінде
і яғни амбиция дейді ііі яғни жаңа нәрсені көру жаңа нәрсені білу тану ііі орында отырмау тек қана алға дегендей
иә иә иә мхм және де меніңше бір нәрсені көріп білгеннен кейін оның арғы жағында да бір нәрсе бар екенін көре бастайсың да ақырындап горизонтың кеңейе береді кеңейе береді
және соңында сенің бастапқы нүктеңнің сондай кішкентай болғанын түсінесің иә
иә иә дұрыс
бұл қазіргі әлемнің сондай кең болып кеткені және әлем үлкен болса да оның сондай бір кішкентай ауыл сияқты болып қалғанын көрсететін сияқты
иә глобализацияның ііі жылдан жылға артып осы көруге болады
яғни ііі мысалы айтады ғой зона комфортадан шығу керек адам
бір жерде ғана отырып қалсаң сен ііі ештеңе көрмей яғни дамымай қаласың
ал егер і сол зона комфортадан бір кішкене ғана шықсаң өзіңе бір тамаша яғни жаңа нәрселер тауып өзіңнің ііі дамуыңа бір үлес қосасың мхм
яғни бір орында қалып қалмау керек иә комфорт зонадан шығу керек
сен үшін өзіңнің комфорт зонаңнан яғни қазақстаннан астанадан шығу қиындық тудырды ма
бойыңда бір қорқыныш үрей болды ма
негізі білесің бе ііі қорқыныш болмады
яғни ііі жұмысқа шақырғаннан кейін ііі лезде жауап бердім ііі жарайды жұмысқа барамын дегендей
бірақ ііі осында келе ғана өзімнің ііі шынымен де өміріме қатты ііі ой әсер ететіндей бір ііі өзгеріс болғанына
болғанын сезіндің иә
яғни кеш сезіндің
егер де дәл сол үрей сені қазақстанда басталғанда бәлкім басқалай болар ма еді
өйткені сен айтып едің ғой және болашақ пен де англияға оқуға түскенмін деп
иә иә ііі мүмкін ііі сол болашақ пен ііі түсіп яғни і қалай да болса мен осы англияға келуім керек болатын
яғни тағы бір
ііі мүмкін ііі қазіргі таңда мен осында болу керекпін
яғни осында мен бір ііі ііі даму үстінде
яғни ііі өзін өзі іздену ғой і негізі адамның өмірі адамның ііі өмір жолы иә
бәрібір сені тағдыр осы жазда болмаса да күзде англияда күтер еді ғой иә бәрібір
иә иә дұрыс қызық
сонымен өзің айтпақшы ертерек барып қойдың иә
қазір сен оқудан жұмысты таңдағаныңа өкінбейсің бе
негізі жоқ ііі себебі бұл жерде яғни ііі шынымен де өмірде болып жатқан і кейстермен ііі қақтығысасың
яғни ііі шынайы өмірде тәжірибе аласың
ііі ал мысалы оқу барысында тек қана яғни ііі вымышленный дейді ғой мысалы теория ғана қалатын еді
ал қазір менде практика мен яғни тілімді байыта аламын өзімнің ііі жұмысқа деген ііі басқа да қасиеттерімді қабілеттерімді арттыра аламын
мхм кейде тіпті практикада сабақта үйренген заттарды білмеймін сабақта бір семестр оқыған затты і практикада бір екі үш күнде де үйренетін кездер болып кетеді ғой
иә иә иә және де мысалы кейбір заттар ііі практикада басқаша болғанымен шынайы өмірде ол ііі мүлдем басқаша түрде жүзеге асырылады
мхм теория мен өмірдің арасындағы айырмашылық иә иә иә мхм
ал енді саған бір тереңірек сұрақ қойып көрейін
жалпы өзіңнің өміріңде қандай ісің үшін немесе жетістігің үшін көңілің толады
мәселен мен өзімнің жеке жетістігім ретінде өзімді жақсы көріп және өзімді құрметтеп үйренгенімді айтсам болады
және осы бір нүктеге дейін жету үшін мен көп алыстым өзіммен күрестім және қазіргі күндері мен өзімнің кім екенімді білемін және де қазіргі барыма шүкіршілік етемін
ал сен үшін ше
ой қандай керемет
ііі өте қуаныштымын сен үшін рахмет
мен болсам маған келсек і мен әлі де болса күресіп келемін ол менің ііі жалқаулығым
яғни ііі айтады ғой адамда яғни бос уақыт болса ол ең қауіпті екен ііі ол адам үшін
себебі бұл ііі сені көру үшін бұл уақытынды қалай өткізесің
пайдамен бе немесе құры ұйықтаумен бе дегендей
ііі яғни күнделікті күресудемін
ііі білмеймін кей кезде өзімді жеңіп те кетемін кейде өз өзімнен жеңіліп те кетемін
яғни ііі ііі осыған қарсы қалай ііі иә жауап табарын ііі білмеймін бірақ і әлі күресудемін
мхм өзіңнің де жалқаулықтың алдын алу үшін белгілі бір істер жасап қоясың ба
алдын ала білесің соны істейтініңді прокрастинация жасайтыныңды иә
сосын алдын ала өзің бір белгілі бір ііі ережелер жасап тастайсың ба
иә мысалы ііі тізім
белгілі бір ііі тізім жасайсың не істеу керек бүгін
яғни сосын ііі күннің соңында ііі сол тізімге қарап қайсысыны істедің қайсыны істемедің дегендей ііі соған байланысты саралайсың
мхм және бос уақытыңды болдырмауға тырысасың иә
иә негізі иә бірақ та адамға бос уақыт та негізі керек шығар демалу үшін
бірақ ііі оған қарамастан демалыстың өзін де пайдалы өткізу керек
мхм мысалы достарыңмен кездесу ол да пайдалы
себебі сендер бір біріңмен жаңа идеялар алмасасыңдар бір бірлеріңнің жағдайыңды білесіңдер
яғни мхм і ол да пайдалы өткізу ііі тәсілдерінің бірі деп білемін
ал тамаша қыз біздің тамаша тыңдармандарымыз үшін қандай тілегің бар
ең басты ііі адам өзінің алдына ұлы мақсат қоя білу яғни не тек қана жақсылыққа ұмтылу ііі өзін дамыта білу өзін тек қана бір бағытта жан жақты дамыту яғни пайдалы сапалы білім алу
ііі ешқашан осы өзіңнің ізденісіңді тоқтатпай і алдыға жылжу
яғни і тек қана өзіңе ғана емес сол ііі және жақындарыңа да бөлісу
қоршаған ортаңа яғни өзіңнің і пайдаңды тигізу
і яғни айтайын дегенім біздің болашағымыз біздің қолымызда
раушан бізге қалжың айтып берші
мен қалжың айта алмаймын негізі
андай қатал адамдардың
сонымен қымбатты тыңдармандар бүгін бізде қонақта лондон қаласында жұмыс істеп жүрген аудитор қыз раушан болған
сіздерге интервью ұнады деп үміттенемін
өзінің бойында сондай нәзіктік те талдырмаштық қасиеттер болғанымен қатар бар бойында мықтылық та білімділік те парасаттылық та тамаша қасиеттерді жиып қойған
осындай қыздарымыз көп болсын
ал раушанға сәттілік тілейміз
әдеттегідей келесі аптада кездескенше
аласұрып алданып ащының дәмін татсаң да
сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла арманыңа